No sääl käü üts hirmsa sõda ja, ja <hesitation> ma ei mõistaki üteldäq, noorõq poiskõsõq joba hoitvaq püssä käeh ja naisil ei olõq püssä käeh.